Mburuvisa reta iparaɨkɨ jaeko ipuere vaera ombokuakua tëtä pe oiko va reta, ipuere vaera ko oyapo opaaete mbaravɨkɨ reta okuakua vaera teta jare jokoropi ipuere vaera vi oiko kavi jetara reta jokua tëtä guaju pe jukuraiko jae reta oyapota